Uñajan ñavara ñuxuxhunio jan yatan teñon janyen xuñate xuu ñon, yuku ñanda nadexu vendida xhii chixuu ñaxhixika uni nduti xhichi ñajani nikuñanexu ya'á jantuxu uni kuano kii takexu kachixu ndaja tenaxu ndiku yunguu ndavaxu, yanatenaxu ndingu xuu ndavaxu chuu ndo iho xhindavaxu xhiu, uñonro ha chí tetu takuanti xhatete ñon xhantete tunuu xhantete ñon kuenta kuate ndikoti kuan, atuu tinuu yuu xun jan kuanxu ndikuxu xujuan xukuu ihi yee trabajo ño'o ñoxua ndongatu tuxhi ya'a, iho njuna yinguu najan ndai nakuu onré nantaña xhinguu jan unikoña ndiko'o kuan hi jain hi ahi indai ndena yinguu, najan nexuu niña'a nanchingutu ndinei nai ijain ijain ndayii ñani kuu nda nintuján nduu una tuu kuani ti hí jain nduta jein ujan nduu niku una tunji tujandei nei nuu ndojo iho njó mi iyii yeya yenguu ye iñee untau ndau jañaña nikuntami ndingumi ichi ján yanja ndaka nai, nanai ndichi nduu nanai ndichi xhuján xhindanui ñajan ndavai inanduu uun keña indunguu uun ndichi natain. Ya'a kunda kunda fecha nakujain najain yan kunda, ndukutan nduu najani unyani ndun uñaña ña'í xhekodo tutijan, kua comida kua ñe'e vedii chiduu xhiña ñani kuu ñanindunnei nandai ñanei ñakuan nitu kuenta tenu kava'a, vedii chindujan kua detiduu chena tenun nanduni naduni naina nadaina nun, ndedon ihojan ñani tujan ñehí chinama ján kua comida kua ñajan kua tunuu kuan nuni kuan ya'á kuan ya'á yeka ña'a yinguu kolo kuan, kaniga ñani ñani iha ya'a yodo no'o nichinan ndajan te padrino kuate yajande na'ate ichiña yeti nidii xhidujan xhinaina nina chini nai, ñajan nde kunru xindei ñanii kuu kenoi ndo'o xhinido iña padrino ndichi ndujan padrino dichi yuu yanindu naiján kutuni nikuñani, ndorejan nanguete hí ndichi kuate nakuena nate najan ninikuña nikandui iin kedoi nanui he ñei xhinei ndo'o ña'a kuain veñuján nandai ña'a, nakuñunkani kadi chido'u vei bichiyujan ñajan ndanexhi ñate ya'á ndini ñajan chikuain kudama. Iono kuan comida ñe'e uu taku comida ñañe uxii, uxi kandita ñeun xhika njun nondunguu vendi xhindujan yuu yundama yundu kuenta duu no iho nandada chiñiu, onroga ngue ma'a ngaxto nuni nangataga kuechi ñuu ñonro ono onre kuenta atuni nade ñuu koni tava ña iha tuga nandani tuga na'a xhidukueña, iñuu juni ndonodo iho costumbre ñuxua ndo iho uu kua kutu nguni atu nanaijan nan koni ndekan nai tava nai kuan, ndono iho nduni nuu ñu iho nuxuai ndata kaña yenguo ñoxo takaña yuniñeno ndoni iho ndoni veda naxuu naxeirxu modo nayenguduu yuxua.